سکرو ڈرائیور بہت چھوٹا پرمکھ ٹول ہے۔ ایہ گھر، دفتر، فیکٹریاں، مکان وچ ہر کسی نوں ورتنا ہے جیہڑا اوہ آؤندا ہوندا۔ تے سکرو ڈرائیور دا مکھ کام ایہی ہوندا ہے، جیویں پکّے ہوندے ہن جاں کوئی نٹ وغیرہ اُنہنوں کَسّن لئی یا ڈھیلا کرن لئی اس دی ورتوں کیتی جاندی اے۔ سکرو ڈرائیور دی ورتوں بالکل بہت آساں ہے، پہلاں تُسی سکرو نوں اوہدے وچ پاؤ جیہڑے تُسی اوہدے کَس دینا جیہڑا اوہ کَس دیسی۔ سکرو ڈرائیور <hesitation> کر دی مرمت وچ بہت سہائک ہے، جیویں کہ کرسی وچ جوڑ وچ چیزاں نوں مضبوط کرن لئی سکرو ڈرائیور دی لوڑ پیندی ہے، تے اوہنوں کَسّن لئی سکرو ڈرائیور دی ورتوں جدی اوہ کیتی جا سکدی اے۔ اس توں علاوہ جیہڑا اوہ الیکٹرانک اوزاراں نوں کھولنا تے ٹھیک کرنا لئی ورتیا جاندا اے، جِمیں کہ فون نوں، ٹی وی نوں، کسے وی پکّے بگاڑاں نوں بند کرن لئی جاں کھولن لئی اس دی ورتوں وڈی جاندی اے۔